Marefuji gagale latiɗi e wodi luwe, e wodi na'I ladde latiɗi luwe muɗum nando e na'I wuro. E wodi latiɗi luwe muɗun wudo licci-licce calɓi-calɓi luwe den e de gollira dun e haure <noise> kuma <hesitation> luwe den ɗe kunnirta dabbaji goɗɗi koddije <noise> ngan tokko eyi ɗi nyamu goɗɗi, kuma luwe ɗen kan ɗin kollinirta e gi'eteji wulwulo nokko no e foti e luwe ɗen kanɗi irtinta leydi to ɗi ngiɗi irtita leydi fu. <noise>